وقالت ليه أني سيارة، أني سيارة وردية وباقول ليك اذا كبرت لا تسوق بتهور. لأن اذا كبرت و سقت بتهور انته بتموت وأني أشوف المستقبل مالك، ورجعت إلى الزمن أحذرك عشان انته ما تنتهي، لأنك انته بتصير عالم- عالم كبير اذا ما- اذا يعني عشت، وبتنقذ البشرية.